सौरमंडल में कुल आठ ग्रह पाए जात हैं। जिनमें से उनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और इनमें से कुल बौने ग्रह होत हैं। प्लूटो, सेरिअस, ऐरिस, मेक मेक, हाउमिया दुनिया में असंख्य तारे पाए जात हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख तारन के नाम सूरज, सेरिअस, बिगा, अल्डेबरण, बेटेल्जूस, अल्टेयर, पक्षीमाकेंटर। भारतीय ज्योतिषी में सत्ताईस नक्षत्र होत हैं। जिनमे से कुछ नक्षत्रन के नाम अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्र्वेशा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढा, श्रवण आदि ये सब नक्षत्र होत हैं।